Mitovy ame tapatapakakazo aniny ame paosy avao koa zany izy io e, misy pila agnatignao da lefa mizigny gn'andro da igny gn'azosogny da misy raha zay poserigny mampiresitry an'azy akoa gn'arendrigny avao koa sa ankonan'izany ankonan'izay lampe de poche.